मिठू काई असर चो हरा रंगन रो ने तेर तिकली चोच चेक रोहे। चेकाई लाल रंगनी रोहे ने हमस्ते तीनां काई भी सिकारसू ने चेकाई। चो बुले ते आपनो तीनां दाधी हसा बुलाड़। जे ने ती चो आपसच हसा बुले ने आपनो बुलाड़। जे चो बुले त तीनां चेकाई वाला आसमान माने उडे। ने तीनां पीला भी इदां रो तोचार पाकड़ा नी रो। ते चेकाई सूब भेलाद रंगने रोहे तोचार तीनां काई नती सूब भेलाद होवेन हेरे।